Mbara koa hampihegny hanina an-dragno sy ho verivery foagna an-dakozia, dia sara na koa hoe rehefa mivanga raha zany anao dia ataonao mibitibitika izy fa sy ataonao mitataivoka an-tanty raika dia nefa sy ho naninao avy akeo, karahan'jany koa mefa mahandro a, dia atao am'zay tokony ho nany a fa sy hoe <hesitation> fognoana vilany vy dia nefa sy nany avy eo dia ariàna foagna.